Ny fomba handrahoa sakafo ame micro-ondes koa zashy izy io, e sakafo io zashy raha magnara da amignao gn'andrahoa anazy mba ampafagnafana anazy zashy, io zashy efa natokany izay mihisy ny asagny zashy hoe raha misy sakafo magnara da ame micro-ondes fania anazy mba ho ampafagna anazy zashy mba hay hagny izy amizay zashy.